افضل اني أكون راقصة مشهورة لانه لانها يعني نشاط وايد حلو يعني يجمع بين الرياضة والحركات والاغاني وال- يعني اللياقة